Bines lilla sodatan arbaa arbin manif sodatani yenan arbini ininii tadura bines gudio hama bines kunii lilla gudio woat dagart naf hinrifetta ta lamesit sauti qabaa inin sauti tokit jiraa woinin dallan gadlakisaa. sauti sun wo inin gadlakise lilla sitkuliset dura hin baatu yani hin worerta ta sadesitinen arbin dandee hiutala inin dandee utale aminen ol fuude mukanea si hindana mukinea sin dar betaa inin muk fuude sindarbeta duub akama gudio sodatani inama gudan